די וועג וויאזוי א אדלער נוצט זיין שארפע מויל איז צו כאפן און הרגענען די חיה וואס זיי כאפן דורך שטארק אנכאפן מיט זייער שטארקע פיס און ס'כאפט עס אן און די חיה שטארבט און אזוי קען ער עס אויפעסן.